Anna ti kyer kai su ngini ana ni kumshi mi'k ɗatiy, yarna hurri sakanɗa kula lipti diya, nga figilta ga hwui ata ata kusul ka gir figilta ka gir gyeli, ke ngir kucheli, ka ngir fa birbir, ka ngir ra bwa nga ntsum, ka ngir si ka ngir pwi kari gira bukchi kutiku akwa rir huri ka gir bukchi kan kika nga kwas diva, ka giltha kwas diva ka thlirkima kwa wa gir ker, mi tahu ka hara nga tira ka zha karir huruni tchippu, ka misi ka ngi kum kagipipi ana mi ndanti sughini ana ni kumshi, aɗisaka laka tiyar bwati. bwati takur huri akwa vilari, akwar kucheli anti yar tira har ka lukwa bwa nzara laka, ti yarkwa kucheli har ka ti yarkulwa zara laka anti zara laka yarkra sha yarki rasha yara sidi zarawa, gir mada zaramadiri tin who who who garkwa thwa, yarkwa nzara matiri, ti yarkwa tuwa sha anti yar pila ndawa mwa ka yaru yara sideri Bwati yar sibila kwa, miyayar yara teha tida yaru ƙi sifi ndak kithli bila nɗa apir massa mwa giri ka girra pakɗa, kamnya mi jirki tsitsi gira sidi pakti kyarwa, ker harda sibila kada traa gira sidi viti da tawa, gir ɗira pakɗawa, to mwara pakɗa, tia di fatiyar toha tin ɗi mwa kara pui yaru a ha unguwa laka, mdik beti msimnya sakadani mi madan ker shang ni ɗana nu lailai kan sim nya, ti mayanna ghati toha, tig da libilla tida libila tida mwa tin ngizayaru bwarthi, anti ndi pilalada teha nda msiyarwa sau ɗi mwantiɗa akwa vir bwui mdi ni akwa gadurum, mi dik mwantida akwa gadurum ni mi ndira nalada gari kwaki mi dik sa garin kwaki ni, dipa to da vitsi hankal aka yaru anti mayana tuwa, ta pila diya ana diya an kura kw duku a kili maɗana tchippu maɗa shili, ta shini an kwa duku aƙili, ngini ma babaɗa kwa paa, ta pila to ɗeta libila ra palani wa, in ki mwa paktini lai sintini hara gir kanaɗi, ondi pila gona ta miri, anta pila ina ta mel, to ngiri ga kwa ta mal ni antigi rishem kwam antsa libila wanwa. I ta mal tun nahar pwada anti ndi pdaɗa tcha, tiɗi palada anti ndi hamtayaru, to ana vir ngini ina forviriwa, yani yana fori vir nginini wa, mi ɗanta ana nali kumshi sosai kamnya ker kur mwavir jiri, sakalaka mi ɗik velayar diva yar ɗiya kwas divin wa, tin yora bushimtari divini kayar la tuwula koyar kwas ɗiva a dala, ka mni kerku wa, mi ngi mdiola ga hara panwa, ona karkurin na yaɗina foriwa.